عشان تزيد قوتك، لازم تركز على التمارين المقاومة. مثل رفع الأثقال، جرب تمارين الضغط، السكوات، وتمارين الظهر. بعدين لازم تضبط نظامك الغذائي. وتهتم بالبروتينات والراحة الكافية.